एबे चंगा एखान उतुरक चैं हैने उडोससु मुइ एबे छोटे हलही तखना मने गहनी नै उडोले बड्सु । एबे जखनी छोटे हलहिं तखना ओथिया मुइ चैं उतुराक हैने जनले हल्सु बनवे मने मोर दादा, बकिबाबाक ब्याटा मने गहनी हलिहे जनले बनावे अ मोर दिमकवा मा एसनक भे सकल हलौ कि एबे इ छु...छु देबिय मतुरे एबे चङ्गावा जस्के फेरी उडेतउ कहके हलौ छाप पर सकल । एबे जखनी न तखनी छोटे हलही लगबग उहे कतेक हबही आठ दस बरस जतुरा हौसु होला तखना उहे मोर दादा मने बड्के हलिहे चङ्गा बनोले । एबे चङ्गावा मने पत्रीकाक हलिहे बनोले एबे ओकरेके <hesitation> उडोली हमरा तखनही बयार फेरी बहै हलिहे उडोली । अ उडोइक माहा एगुडा डोरिहावा ओरलौ एबे एगुडी डोरेहावा ओराइकी माहा हसे हमरा गेली फेरी दुगो याको डोरिहा किने, दुन्हु डोरिहावा फेरी ओरलौ । एबे ओसने ओराइक माहा त एबे चङ्गावा त इचिको फेरी हैने देखार कह्ंवा गेलिय कह्ंवा नांही ना । एबे बयार फेरी इचिहिची बहे लग्लिहे, पानी फेरी परे लग्लेहे एबे ओसने एबे चङ्गावा कंहावा फुल के ओराट भेलिय उ त हैने थाह भेलई । एबे मने डोरिहावा मने खोजे गेल हाली तखना जम्मै निझुरउझुराके एके ठौरा हलौ झरल । एबे ओसने <noise> उहे मने निझुरैली डोरिहावा लेले यैली । एबे चङ्गावाक सभ बात एइतेक मने इ छोटेक बाटवा मने फट दहिया दिमकवामा एलही मोर ।